Sakafo teako fe sarotsy mare ñy viline, tsy takatsiko :ñy akoho zay, ñyhenan'aomby zay, misy koañy pizza, misy ñy sundwisch, ñy humbergera, rezao ñy sakafo teako fe lafo tsy zakako.